Ekindi kahatiine ekinkumanya, <hesitation> emere ei- einkumanya ninuukiisa akanywa n'ekitunguru kyonka konka nakyo kokuba okiriire kiri ki- kiri kibisi okikoosire, nikinuukiisa akanywa <hesitation> konka kuhakuhwaho nk'obwire nk'eshaaha nk'ishatu nk'okushanga otakunuuka akanywa kyonka mbwenu ekitunguru nikinuukiisa akanywa.